Bea monkͻree da na nkyɛ minyaa mobͻkͻ hͻ nsrahwɛ nye ͻman Panyin Nana Addo a ͻyɛ ͻman Panyin wͻ Ghana ne fie. Siantsir nye dɛ, mepɛ dɛ muhu mbrɛ ne fie besi ayɛ, mbrɛ wosi som no, mbrɛ wosi toto ndzɛmba wͻ ne fie nna mbrɛ oesi esiesie ne fie afa osian ne dzibea ntsi. Iyi nye bea mo kͻn dͻ dɛ da bi mobͻkͻ.